Eh to ana mi di pila ki charti di di natiyo bara mwari, ana kam ya bara kila ki mwo wulhin mbwa hyel inshaallahu kam nya bwa hyeln an kan kat, kamnya kamnya ni anti bur si o duniya, to kamya apanni ana eh ka hyel kika ko wari ka wari, kamya haka yo bara mwori ki mwo hara ki wuti viti nabi nzi, ki wuti ki wuti viti tarihi vir, ga viti kome da kome anda, ki thirkima, ki maduwa ki hara sunap daku anda, ki ƙidi hyel hyel a thauli. Ambilan da tsuwa ka yar mwa ka yar wuti viti nabi nzika mjirni ka bo bokukun mji kayar mwo kayar wuti viti su tarihi tarihi na hang nati yarang gatari kayar mwo kayar wuta anakam mi hyel kikara kam mi mdi pila ki cart. Tudduni ti yo barari ki mwori ana ya bara kilo mbwa ki mwo ki lo di nabi ka kamya kiwuti mwo ki hara suti ya hara insha allah anda insha allahu ka hyel kika kowa da kowa insha allah. Abilanda tsuwa miyar mi kuri la mi mi loo makka ni to mi kuri tsuwa kiri ka ki mwo ah to mi kuri ka makka tsu kiri ka lo madina tsuwa ki mwonda tsama ki mwo wulhi shang suti na nabi pila ki mwo wulhi ga ga vi tarihi laka shang ga vi mashidurni ga vita kulni ta ga sahabanni shang gabadaya anaka ihir makka ka madina ting vitti ya mwori insha allah sai tsu miya si sifiki ki thithatu wala a dilaka tsuwa ki da futa tinya si sifiya hm